البلاصه إلي مامشيتهاش من قبل و نحب نمشيها هي مكة على رأس القائمة يعني تاعتمبليس نحب نمشيها هذا كان خارج تونس يوصى تونس نحب نمشي لإفريقيا ونحب نمشي للشمال الغربي غندراهم جندوبة باجة نحب نمشيلهم مامشيتشلهمش من قبل خاصة غندرهم تبرقة نحب نمشيليها مامشيتلهاش قبل هنا في تونس.